ما أحتبر نفسي خبير بالزراعة بس أحب النباتات وعندي شوي نباتات بالبيت متل الزحتر، والريحان أحب الورد الجوري بعد <hesitation> بس يحتاج عناية.